Mmmmhaaa eyuva ndimbamunamo oungingandu yari euva rimwe handje mbasutwa aaa okakarata kandje kombanga kapandjara okumuna kutja ovimariva vyandje mbi mbimevanga mbimeso kungurisa keuva ndo uriri merihindire kongoze yandje ehindi rukuru mutu muhukomunene mozo hamboumwe irihindire posia handje eyuva ndo hin kukaungura okutja mbinoruveze rwandje okuu okungura ovina vyandje ponganda nawa uri nangwari ovimariva mbi nu hihindire kwami mbahindi komundu ngumbiheii uriri posia mena kutja memunu kutja mberihindire nu okutja mbiri ponganda mekoho zondjiwo metjitivi meungura ovina avihe noruveze rwandje uriri tjambo kombunda mbikanane ovimariva vyandje mbikaungure ovina mbimeso kungura handje mbahindi omayovi yetatu komundu ngwi ngumbiheii ngwi eya poo pokana mbinane ovimariva vyandje mona mamutja muritjo tjii hapo mapekaendae, eee twamo okutja onomera ndji mbaungurisa kaiungurire nu aahaa tjandje nangwari hitwarere kombango mbino nomera yarwe ndjimbahindire rukuru ondjimeungurisa hina kutwarako mbango kutja ndjini mbahindi komundu warwe ookundereka rukwao hitare mombaanga ovimariva mbiasewako etja haa aaa ovimariva mbi nangwari nu mbahindi komundu nguheriye uriri. Etara okarutuu ingo kasupi kurihindira kongoze yoye okarutuu makeyarisa uriri kokutja aahaa onomora ndjiwahindiko uriri waparwisa nonomera imwe indjo yandje pupeno hambondatu mbatwako hambombari ndjina mbahindi komundu nguheriye mbiri puno kanatje kandje okakazona okanatje kauruma mama nambano matutjitivi ami etjavi ngamwa tjina tjitjatjitwa omundu ovimariva kavakere nu wapewa iyami okutja opuwo matukatara kutja wanana poo keyanana tjehiyanana ombaanga aikotoora kwami tjanana opuwo autu atutu okuripura nomwano outjavari kutja nambano matutjitivi. Mama otjiti pendura ombepo konoo tja wahindi ovimariva mbitambo komundu wahaama uriri omwinyo woye waporo ami etja nambano hitjitevi tjimbarokoha poo tjimbaparakatere movina ovimariva kavina kukotoka tjivyai vyai nu, tjimatwii kombaanga omwatje mahakahana ami mekaenda noruveze rwandje mama hakahana mbwae andarire ovimariva tjivyai motjavi porumwe morire omuningandu kutja ovina keyaungurisa ami etja aaahaa omundu kutja waungurisa uriri keyavaka uri omundo vimariva mbemupe nawa koveta uriri atukaenda atuya pombaanga atja aaahaa kako mbahara okurihindira ovimariva nai nangwari mokuyata ozonomora eyata navi mbahindi konomora ndji yohaorive kotjindjitarere kutja oumariva wandje ngwi Omukwetu ngumbemupe ngwi waungurisa poo keyaungurisa tjehaungurisa undji kotorere ovandu averoro ndjo ngoze avetja indjo ngoze kuwahindi ndonu kaiko kombanda ehi uriri ukavaze ngo kutja wahindi nawa poo wahindi navi opuwo ombaanga aindjikotorere ouna wandje okutja eyuva ndo rari eyuva eningandu navi tjinene omwatje wandje omukazona kuzambo werihonga otjina kutja aahaa aruhe momwinyo uriri oungura otjina nohakahana poo oungura otjina awauruma poo ungura otjina novipara parandje okutja nai otjetja aahaa tjikwatjitwa ngamwa tjina uriri opuwo mezuvirembo kutja tjatjitwa tjakapitwa hina mwano warwe endje nokutoorera mbo opuwo okutja omwatje wandje okuzambo nai wamuna kutja aahaa tjipatjitwa ngamwa tjina uriri kena kena kurondaombindu kena kutjitavi opuwo okurizuvisa kutja tjatjitwa nu kena mwano warwe okutjita okutja eyuva ndo mberivara tjimuna eyuva eningandu navi nomasa uri.